In mistonme pues kate bueno inyehuan okachi chokotzitzin ken chichinme huan mistonme kuak tlapiasotihue tlatlachkua huan okuel tlatlalpachoa nin kuitl mas san tlapiasoa niki tlatlalpachoa ke amo cosas cochinotin kate seki huan yehuan ntlatataka in mistonme tal se kin napaloa se tataka maka in noknin ok piaya se miston okalakia to kuarto huan se yo cochia se ocochia ps se ok kix tatakaya porque huehuei ni istehuan pia in miston huan miston tlekotinemi tlakpak den tochan yatinemi tlakpak niki tlekotinemi ipan tlakuahuake huan miston okachi kinkua in tlen itokahuan in kimichinme kin temotinemi huan niki mo miktia ihuan tetzatli debe ki miktia porque mo kokoliaamo amo yek ita kin miktia huan mistonme amo se kikahuitinemi se yahui tienda in ye mo kahua in ye okachi san cochi Ocachi amo se kikahuitinemi pues tlacha pues niki mo matia pues kate chichinme otli huan se este se chichi no non huei in chichi huei in chichi pues tla cuakua tekua huan miston amo non san ke chochokatika huan chichi tlakuakua huan kate chichinme de tekua in chichinme ixhuehuei kate <noise> niki de ixchocotzitzin huan chichi se kikahuitinemi kuak se kisamas otli se yahui sec kikahuitinemi huan kate chichinme kin bueno inntehuan tikpia seki chichinme que ixchaparrotzitzin in non niki kin miktia in tetzame in kimichinme niki kin miktia san kin miktia pero ompa kin tlamotla huan miston no kinkua huan chichi huan miston niki amo mo yek ita mo kokolia kuak in chichi kita se miston ki tokatinemi nen tokatinemin Niki kimiktia huan se chichi okachi okachi chichikahui huan miston amo este huan niki kate chichinme de sek nen kikahuitinemi sek nen ikahiitinemi otli más se yahui tienda okachi ke momati se inahuak sek se kuidaroa niki niki tlacha se ichan huan mistonme amo más aka kalaki amo san ki ita huan chichi amo in chichi ye tlakuakua huan seki tekua tla de ke amo kixmati pues kuakua huan pues de yehue niki kin mahuilia porque hual tlakuakua hual tlakuakua mati kin kuakuaske huan se miston amo porque amo sek kuakua huan mistonme pues okachi kochi tlakpak den kalme tzekuintinemi tlakpak huan chichinme amo in chichinme cochi tlatzintlan Kan se cochi maka cochi ompa kuentla le se ke tlatlacha ompa